Do tempo in Sveçia sò che fa freido, che d'inverno gh'é scuo unna bella parte da giornâ, tanto de quello scuo che gh'é da vegnî scemmi, d'ammassase, e incangio de stæ gh'é giorno scin à tardi. Questo a-o nòrd; a-o sud saià ciù normale.